Min ominuḃayi ahaŋunuto muśe múlu múlu aa órere rek nihaŋun káloom. Aihaŋun káloomorereġaɭale aɂ miamuḃainźemi źihaŋunuto muśe múlu múlu, órere rek ohaŋuromin, aahaŋunuto muśe múlu múlu. . Amooġo ahaŋununafia mómomeɭelo. Ámiñainiahuśa, áfoahulomi afonifia. Purġaɭo nifia mómomeɭelo borotia, ñatami moiniġaɭo néñilom, kaɭo éñi exameleḃaan, amoniñafia néñi. Bareġaɭo alamiame nifiaa mómulemeɭelo otia, ũũ, kóreñi añahaŋunifiaġaɭo ah ínźe miźilamitere éñinźe meṗanemesen, źiɭomibiaḃuźũ búleɭelo timinźe. Móo ahaŋuġafia néñiġaɭo múḃamomomeɭelo.